Yo babaj mutiiŋ maamé naŋ utiiŋ mo ufaak mo bé-béfoŋo butumi anusaan aŋowé, jicigoré aan ulook mo béyogénool, mo moomé gujiik, babaj batanj, babaj bucaŋéén bahaay, babaj guribaay, éém man injé imiméé éém